प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ण खातिर कुछ यू तरीका छन: वायर से जोड़ो – प्रिंटर का यूएसबी केबल कंप्यूटर में डालो। वायरलेस कनेक्शन – अगर वाई-फाई प्रिंटर हो तो, प्रिंटर की वाई-फाई सेटिंग्स में जाकर कंप्यूटर से कनेक्ट करा। ड्राइवर्स इंस्टॉल करा – कंप्यूटर में प्रिंटर के ड्राइवर्स इंस्टॉल करो, जो आमतौर पर डिस्क में लगय आऊदन।